Oke, jadi soal teman dekat, saya punya banyak teman, teman paling banyak saya. Saya <noise> orangnya juga suka berteman saya. Tapi ada beberapa teman ini yang sa rasa ini cocok sekali dengan saya, terus, ya tong baku cocok lah. Tong pu otak-otak gesrek ni baku cocok sudah. Jadi ada sa pu teman da pu nama nel. De ni sekarang kuliah di bandung. Da punya umur itu sekarang dua tiga. De kuliah di bandung. Nel. Habis itu yang satu ini da pu nama martinus. Dong biasa panggil dia dotto ka. Dia ni orang jayapura jadi dong dia biasa panggil dia dotto. Martinus. Dia- <hesitation> de pu umur dua dua, dua dua dua tiga lah, paling mau dua tiga sekarang. Nah, tong tiga ini, jadi se pu teman nel ni tong punya cerita yang paling memang sa rasa ni memang modal nekat, nekat, tapi orang bilang modal nekat tidak ada modal. Jadi tong cuma jalan tapi tidak ada modal begitu. Tong cuma modal di nekat saja. Mokondo ka ini, orang jawa biasa bilang mokondo, modal konsisten doang. Tong tiga jalan baru ini tong naik gunung. Saya dengan yang dotto ni tong dua pertama kali naik. Baru yang sa teman yang da pe nama nel ni, dia ni su pernah naik tapi cuman satu kali. Jadi tong hitungannya ni naik ini tong in semua ini buta, buta akan mendaki. Kitong jalan naik, modal nekat saja, tong naik, tong naik ini merbabu. Itu agustus tapi kalau tanggalnya sa kurang, sa agak, sa ya lupa sih, kurang ingat tanggal pastinya tapi agustus. Tong gas naik ke merbabu. Gas naik ini semangat-semangat. Oh, tong naik ini sudah seperti pada umumnya orang papua lagu bunyi baru tong kasi pica lagu acara yang tong goyang-goyang, stres sedikit goyang, isap rokok, gas naik, santai. Tong paling santai sudah. Tapi mungkin tong pu santai ni orang bilang cepat ka. Tong naik naik naik naik naik naik saja, tong naik dari jam sepuluh tong tiba di de punya camp area, kitong kemarin camp itu di sabana satu. <noise> Di sabana satu itu tong camp di sana. Tong tiba di sana itu sekitar jam- bukan tong naik jam sepuluh deng, dong-tong naik jam satu. Tong naik jam setengah satu siang- jam setengah satu siang, tong tiba di atas itu jam setengah enam- jam setengah enam sore. Iyo, tong naik di atas tu tong tiba di atas tu, di camp area ya, itu jam setengah enam sore. Dan jam setengah enam sore itu kan musim kemarau, pada saat itu tu tong naik itu musim panas. Nah, notabenenya kalau tong di gunung musim panas itu berangin. Kalau berangin berarti cuaca jam segitu itu bisa sampai dua belas derajat celcius. Dan dia punya dingin itu ditambah dengan angin itu belum tahu karena kan cuaca itu de cuman- da cuma baca suhunya bukan dengan anginnya, jadi anginnya itu beda lagi. Jadi sekarang ni tong mo buat tenda. Jadi yang punya gambaran dan bisa buat tenda ini cuma satu yang mana da pu nama nel ini. Sa dengan sa pu teman yang satu ni tong dua ni kosong, tidak tahu apa-apa, tapi tong bantu. Buat buat buat pas kasi naik de punya- kasi turu- kasi turun da punya inner, kasih naik da punya frame x, ikat di atas, baru pas ikat di atas begini sa teman yang bisa buat tenda ini da bilang apa, demi tuhan dia su dingin sekali, "aduh sa su dingin sekali, sa mo masuk dulu," de masuk dan ini kita belum pasang dia punya <hesitation> dia punya layer belakang- dia punya layer luar, da pu bagian luar, da pu layer, tong belum pasang. Anjir, itu sa pu bingung saja. Saya dengan sa teman yang satu tong dua bingung. Tong dua tanya dia, ikat-ikat saja. Singkat cerita tong dua ikat ikat ikat barang jadi. Sekarang tinggal tusuk pasak ke tanah ini. Jadi sa pasang dari sa tusuk pasak ini dari kiri, de-sa pu teman yang dotto ni dia tusuk pasak dari kanan. Jadi ini tangan su mati rasa karena su dingin sekali. Jadi ko pegang besi juga ko ramas bagaimana tu kaya ko tidak pegang apa-apa begitu, mati rasa sekali. Jadi sa cuman tancap besi itu pasak, sa injak. Sa pas- sa tancap, sa pasak, sa injak, sa injak, sa injak. Sampai ke ujung begini saya tes tarik dia punya layar begini kok layarnya ni, de punya layar ini macam tatarik begitu. Jadi kalau de pu layar tatarik kan di sebelanya ni belum dipasang jadi belum kencang. Nah, sa panggil sa pu teman ini, dotto, "dotto, dotto, ko su pasang ka dotto?" De tidak ada suara ka. Sa panik. Sa pergi ke samping baru sa cek dia begini, mama, laki-laki ko ada talipat, de ada lipat badan ini kayak lipat koper begitu. Lipat ni da sudah dingin parah. Dia juga sedikit lagi hipotermia ni. Anjing ni, sa su babingung lagi. Sa kasi masuk dia sa pasang semua, singkat cerita jadi, saya masuk ke dalam begini dong dua tidur sa sendiri di dalam. <noise> Sa sendiri di dalam sekarang ni sa mo buat air hangat, mo buat kopi ni. Sa mo masak air mo buat kopi dengan mi. Kasi makan anak-anak ini ya masak. Pasang kompor ini, kasi masuk gas ke kompor ini, tuhan, sa tidak ada gambaran to, sa tidak tahu. Tuhan, sa duduk pasang dari jam tujuh sampe jam sembilan malam itu sa cuma coba pasang kompor itu. Sampe sa teman de bangun baru da bilang ko bikin apa, sa bilang sa tes pasang kompor ini sa belum jadi-jadi. Baru sa teman de masuk de cuma pasang biasa saja baru da bilang pasang begini saja ko tidak bisa. Sa dalam hati sa bilang, "yo, ko yang sudah tahu tu ko bangun ka baru maksudnya ko yang pasang ka, kitong ni tidak tahu baru ko bicara- ko bisa bilang begitu tu, kimai se," sa pu emosi apa. Sa pasang, sa masak, selesai. Tapi karena memang di gunung jadi tong tra bisa bikin apa-apa. Tong cuma, eh sudah, biar sudah. Kasi masak, selesai, aman, aman, aman. Kas tinggal. Dari situ sudah kasi makan, minum kopi, selesai, isap rokok, semua aman baru tong tidur tong puncak. Jadi sa pu teman yang sa paling semangat itu nel sama dotto. Ada banyak teman, ada sony juga. Sa pu teman ada sony, ada rico, ada jose, ada andy, ada banyak di sini, ada eric. Pokoknya teman banyak, tapi yang saya rasa paling cocok itu ada nel, ada rico, ada siapa, pokoknya beberapa lah yang paling cocok, cuman ya jarang-jarang kumpul saja soalnya sa juga sa punya kost ini, yesus e, ni kuliah di salatiga kost di semarang jadi begitu sudah.